Okei hoko ruu noihe uruki ruu haruro ruu neihe, uruki ho tuu poiring ngoihetong, tuu tokohihetong. Tuu hoyori ketoro hiyatiro tikite ho iihaa ngoiro impa ho tuu tokohihetong tokohiro ho tuu poiri woroku komikoroku impa tikite ho kapu rerikiro uruki hoiri kapu ho sugar uruki sireihetong. Poti ponnangi ho o'ko ruu sipuni iusing ngoihetong, impa roki. nii poti ponnangi hoko iusing ngongong teiporo sipuni, teiporo sipuni tupara suka sireungong kapu kori, impa tikite ho miriki yi, mairo oo hoko nesikepe pekangu nawaikori komikah. sireiro ai impa tikite mikising ngoihetong hoko pirupirukimo tuku pirupirukimo tuku, pirukiro pirukiro ho suka honno koh miriki yi, mairo pirukoroku impa ai tikite hoi ruu sipuni. no'ra koto nopiro hanoihetong, hanoiro nohiro ong muti ngawah ai impa tikite Toko pirukorohetong, pirukoro manni hook tuu hiyatiku ho suka tuituhetong, impa tiwongori ho suka ru noihe manni hoko tuu manniroki tokotokohah, poiring meng ngawah ngoiku ho suka topomeng pirukoro hoko suka tokunoi rihetong. Toku hoko eneke neimo romokite ong suka kapu kori hotukuyu monoimo. tuhetong. Ho eneke tiwoning impa ho suka manni o'ko noworohe to tuu manni roki ho topomeng poir nawah ho manni mirahu ho ru newarainoki. Impa ruu ho. tiwoninining ai noiro impa mutihuyu topo neihetong hoko hiya opuritipuri sireiro tikite ai manni roki toponing neihetong, ho kokoh pau owotiwongawah. kana'yihetong manni roki harui kapukori ngong kong, kapukori mixing noihetong, toku peretikori. Ho riku kapu tokunoi tokunoi tuyu ai impa peretikori. yi neihetong, peretiko ho ong koh yi kapa pereti yi riku mirahu. Ho kapu tokunoi riku hoyori kapa pereti noihetong Impa ruu suka tokunoino manni toku mitihah, ruu sukanno neiro riku nokihetong ni ru neusing, oo ni ru newunno muinong, tiwoning. Impa ho ruu nawarei hiya ai toku nah hapatah. ho hiya wangpara roki noihetong roki hook tuu poiring ngoiro tikite ai roki hook koh hiya sukangung, miriki ngung, mairo ngung siriro, impa tikite ai tuu hiyateiku impa ai manni. roki ho ruu rihetong. Impa ruu ko roki oruki neiku toku ai mirahu worohetong, manni roki hiyaki noiki pusikiti oo uwaki, ho hiya noi kana'wah nopiro impa ai ho ruu toponing neiro. manni roki toponing honuhetong ruki